<hesitation> diina kaa ko wii, homo fuu ko hoddiranaa heɓan ɗun. Kaa, gootel non. Bii aadama ana waawi laataade sabaabu ko heɓi ɗun koo. Sabi jooni so wiyaama ndeentoɗaa fati mobel ware. <hesitation> aɗe haani, a haanaa daraade hakkunde gitoroŋ kaa. Neɗɗo dariiɗo hakkunde gitoroŋ kaa so mobel yaɓɓii ɗun wiyete kañun wari hoore muuɗun. Neɗɗo ana haani jeertaade. Kaa, huunde fuu waawaa heɓde ɓii aadama so wanaa tawee o feccanaaɗo nde jaati, nde heɓan mo sikke fuu walaa hen.